والله كان عندي ألعاب كثيرة أحبها وأني طفلة صغير <hesitation> كنت أحب <hesitation> نط الحبل كنت أحب أ-ألعب شي لعبة اسمها كهربا كان-كان عندي ابدعات كثير وسوالف وذكريات وايد حلوة وأنا صغيرة.